Nafɔxɛsɛ tʋnʋ ɔsi ayɔ alo ɔsi ɔfi nʋlʋvi ayɛtʋ nimaxa mʋtɛɛa mɛ natɔtɔ xɛsɛ tʋnʋ ʋlʋvi kɛ mamʋ ɔsidi kɛmayɔ ayɛtʋ lɛ kɛmayɔ ɔsia mɛ edelayi ɔsiɛ ayinyeza edela kosʋ nʋ ɔsiɛ ayɔ be ayʋ dʋnue mʋa ɔnɛ mʋani ɔla nɔna ɔnedzani atani lɛ mʋani atani akɔnadʋ ɛlʋ kalʋ nʋtii nii inyeza bʋɛ ɔdʋnafa nʋ ʋdʋnʋe yemli kʋ mamʋ ɔsi ko meyavɛ tui naxɛsɛ abʋɛ yɛ kɔmaxa kɛmayɔ yia mabʋɛ nʋ kɛ dʋyisʋ kekɔsʋ ayi nyeza mʋ inyeza bʋɛ dʋamafa nʋdʋnʋ akɔna tini nʋ ɛsɛ afɔnatini nʋ ʋwolowʋ ayɔ sɛxaxa wani niva ɔlɛ inyiti sɛxa bʋapɛ kɛma yɔ xani ʋlivi ayi netsea la bʋamɛ yɛ wananʋ ɔsi ayinetse bia kɛ mafi nʋ ɔlɔdia mabʋɛ nʋ kiyidui sʋ kɛ kɔsʋ ayi nyeza inyezabʋɛ ka ʋvie mʋa ɔnalɛ agbanalʋ ɔnalɛ <hesitation> ɔlʋnyʋagbata bʋapɛ kɛ maxa ayɛfʋɛ mʋ ɔnadʋ amɛ amʋ nʋ ʋvie ayɛsɛ abʋɛ kamui etsedigbo kɛyati fʋayi la mɛ ɛsɛbi ɔdʋayili o.